ياو بركى مالتمسخير قال نعود راقص مشهور احنا خرا رقص، بالنسبه لينا ليرقص هذا أصلا ماهوش راجل بعد موش راجل لوكان يعود واش يعود، أنا كون جا راح نفضل ها نفضل كوميديا نضحك الناس خير مالتضحك عليا الناس أنايا، نعود نفضح نحرك في دنيتي كالطحان، خلق الطحان ديوث ليعود يشطح، أه معندناش شطح راجل حنايا راك غالطين في حساباتكم.